उतेजना शब्द कहनसे उर्जा पैदा करनो हए कोइ भि प्रेणादायक बात वा मनमे जो खटक जात हए बो बात के बारेमे एक प्रकारको उर्जा पैदा करनो हए बो से हमर मनमे घटी भइ घटाना हए ततप्रता हए बो के एक दम सक्रिय रूपसे करन के जो मनो भावना से मनै तयार होनो उतेजना हए । उतेजना के शरिरक रूपमे और चित्त लगन के रूपमे सक्रिय बनानको काम उतेजना करत हए । उतेजना कब पैदा होत हए जब हम कोइ भि चिज के समान्य रूपसे देखत हए बढिया नयाँ वा कोइ भि वात सुनन पेती एक प्रकारको नयाँ पन उत्पन्न होत हए तव मनैक मनमे हित औ चित लगाएके सुनत हए बहेनै उतेजना पैदा होत हए । उतेजना शब्द हमर सोचके हमर शरिरके ताजगि और गतिशिलता प्रदान करत हए विभिन्न काममे लौ भव चिजके एकदम उर्जा प्रदान करनो नै उतेजना हए ।